Amabuthwa wayi nganza ingatsangatsanga nawu nabanyonyi bayi. Ithwanda out- ithwaghenda <hesitation> eyihya ithwasara ecake. Ithwanywa nesyasoda, ithwalya ebyalya, ibamba ebisembo, babirimba ebisembo neryu ithwaghenda eka ithwaya botsera